Kua tembimonde oyeapo vaera, jaeko oyapo oikatu oyapova reta, sastre reta, jaereta ogua mbaenunga telako ikaviva, jukuraï jaereta oikɨtï vaera medidarupi, jukurai jaereta ombovɨvɨ, jukurai oime vaera mopetɨ camisa ikavigueva, jaeko mas iparavɨvɨ sastre reta